Aipotaesa iru va tëtaƚgua tembiu jau paraete jaeko alolva jei supeva mbaetƚyae asajotƚva jei supeva oimevi iru tembiu jaeko garan masala jei supeva kua reta kua ndipo jae ikaviyae aipota amboa porova paraete esa mbaetƚino aikua kiraiko oyeapova kiraiko mbae mbaeko oitƚ pƚpeva